Ochichi, nme-okuoka ochichi Lanu Ochichi igbo nvukaokusi ochichi oro ochichi diali nu ochichi ke gbekee kevekusi ochichi agni rie nmeveterbe kumenme ke ochichi diali ochichi diali bu ochichi vezuguozu zua, omarusia nyekur omarusitor elekayi. Nnewanua nu-ya-nwauv yi-de-nu-oro and ki ngbe awuro nu oro ochichi diali bisi akwa nu-owor abitazivekwu iya eku yaha abitazi vekwu na nkpokoro ayi-nu ochichi zizi obikpa ekwa okewaekwa opu-ekwa okwa omanewea akpasinawuri ya kpatasinu wuri aka oputa ekwa ha-oputee ekwa orungbe nhu owuyasi bu owuyia ogwu yehuru ohuyia ova berihuru wuri ngbehan ozirmako obia berihuru wuriyam ovusiekwa oweru kpo okusasi ovuzuo okwa kokokoo muhuyia, orukpa wuriyam ogbaha ogbahala ihena nu oweru ekwa obigu olele. ole kpamakala ekwayam oro-egbe osu-eke fiyia okpaza ejor-ori. ozizi nu aga nkpokoro owu ele nweasi ozizitor mme eziziyam elekewea. ochichi chigu rumun nu pogidal ba abela oh whor ya edarizil ma yal nagal ohia ohia yanu akwan oro maka e kpal boivobal hannu monbola na ewhel nu olu okpogiden nam ru man ayan ya bu ochichi nu okuru masi rummon nkpa nu mkpon nkpon chiji belaji okuku rumu mayo oro owerikin obo oro be wotana or ke oji aker wotaru owenrun or ya akpadol rumuma benezin sakpa whoru wiri nu aker ba ki bo ochichi igbo ochi chi keni bu ke akasi ochichi beke yanal owhoi gal owhoyi jinal sa kpam wiri sul arusi ichital isul garri ichital Owuhia oriya okpasa ohia oria, eqwaseetvohunyewea oyotubnye-wea butcoerike nyebwea sokua Ichoru osukua Osukua kuro-kuro-kuro ogbakurine iyekarua overu-nuve ahurahi akpahara-akpahi IkpagubIkesina, Ikesimakana Rakpayam Iguzo rakpayam Irazo nha titi Irahahia oro kabu ochichi ke-gbekee. Ochichi ke-igbo Ichisina kebu rakpa otasi keveoo keve nu ovavnega nu ochichi kia ke gbekeeyam yepkonu. Ochichi ke-gbekee nha akusui bu ochichi Agregic and Orasi orasa ewhi omene okpoduma.